Ngabya ingalhengekania okwa kwezi okwo kubanza ekikasa omwa muthwe waghe ni mabuthwa waghe awakabyaghu ebiro ikumi na bibiri okwo kubanza, thukabuka ithwatsema, ithwa tsumba, ithwatsanga na banyoni baghe na babuthi bethu na banyalhughanda bethu erisima kungama kuthikibuka amabuthwa waghe omwo kokubanza oko namu mukabya isimulhi ente abandu bakabya ibabirisikolhesya omwa biro bikulhu okwezi kokubanza oku thukabya ithwamastuka omwaka omuhyaka ikwabya ini kwezi okwo kubanza omo mwa mwaka, <noise> omwa kwezi kokubanza oku abandu bakasima eribya bamatsuka omwaka bakakolha esya ndondekania esya ebindu ebyabakikolha omwa mwaka owosi ibanatsa ibana tsangi ibanatsangire neritsema.